Mi ɓuran yiɗugo mi yaha mi lara film minta ngam mi fotta ɓe himɓe ɗuɗɗum ɗou ɓe wi'a mi yaha mi nyama min tan.